So ciilal haajaama ñikkude liingu walla huunde fuu dow leydi. Ndu ñikkan tan, hinno omo ñaamira ɗun yahde. Koolɗe koyɗe ciilal ana tekki, ana yoori. Ɗun woni jon kaa juuɗe maggal. Kanngal tan heɓaa ana diwa an ñaama e pooli kaa.